Роҳҳои гуногуни пухтупаз метавонанд ба арзиши ғизоии маҳсулот таъсири ҷиддӣ расонанд. Масалан, ҳангоми ҷӯшондан, баъзе витаминҳо. Махсусан витамини Cе ва Bе — метавонанд ба об гузаранд ва талаф шаванд. Аммо буғпазӣ як усули беҳтарин аст, зеро аксари моддаҳои фоиданок нигоҳ дошта мешаванд. Бирён кардан, гарчанде ки маззаи хӯрокро беҳтар мекунад, метавонад равғанҳои зиёдатӣ ва моддаҳои зараровар истеҳсол кунад.